الکټرونیکي موسیقي ما ته نوښت، انرژي، او ټیکنالوژي رايادوي. دا موسیقي د کمپیوټرونو، او ډیجیټل آلو په مرسته جوړیږي، چې بې شمېره نوي غږونه او ریتمونه رامنځته کوي. کله چې الکټرونیکي موسیقي واورم، نو د راتلونکي یو سفر احساس رامنځته کېږي